إذا كنت مضطرة لتثبيت عمر واحد لبقية حياتي بختار عمر الثلاثينات لأنه هذا العمر بكون قد اكتسبت خبرة كافية، كما نأستطيع التوازن بين الطموحات الشخصية والمهنية، وبكون بمرحلة النظج وحيث يمكنني إتخاذ القرارات بحكمة ونظوج، و <hesitation> واستغلال الفرص بشكل أكبر.